Menurut ngoji nako inomo doku oka yang <noise> bisa nanga o kia nanga tenaga mane jo ja o kia i si i si puturu manege kangano yang to- to temo <noise> ma romanga <noise> sibi de o kia de bole manege makanan poko jadi setiap wo ojomoka manege bisa nanga tenaga mane i puturu.